Dirìu prufesur magari d'la scola superiur, d'le magistrai, pa tüti e perché cuaidün a m'inflüensavu ma pa tan bin, ënvece a i ën e stait ün dë ch'a fazìa filozofìa e ch'al a fame capì che pudìu anche esi ën gradu dë capì lon che stüdiavu